Ɗun kaa yo huunde woownde waɗde sanne. Yimɓe ana mbaawi hawariditde ley luumo tan, homo fuu neena ɗun, debbo e gorko. Ɓe njiɗondira. Nden non jilli yo huunde non saamoree e ɓerɗe yimɓe. Jiile. Fulɓe ana mbiya, ko yitere yiɗi fuu ana yeeɓa.